Beno este nja kuenio iin iin refri te'e kundadoni maxu ndevahua niochi xo'oni este neni neinio kaxio ye'e konio ye'e xio njao ho este ndejan komi njakonja konio koniyo kotoyo.